Yandepo yayoe kavi vaera, oimeta ñanoi ɨ, oimeta ñanoi jabon, jaboncillo, ipuerevaera opaetei ñanepoaka, ïpäü rupi yayoe, yandepo kupe, yandepo pɨterupi, jukurai yayoekavita, aguiyeara yaipɨye ikɨague